Ni é amakén, lẽẽ meh loo nyo kɔ sor m-ina uetam, ba’m le lõõ tanɔ mãã bẽẽ si, dɔɔna ka lu, loo dɔɔna si kẽ tu, loo dɔɔna si kẽ fu sah yii nɔr gii. So bira dẽẽ m’ẽẽ ãmã meh Bari bee ebèré <noise> kɔɔra kɔ ãlu bira dẽẽ é mzorgea é mda batam é mda bee si. Nɔr bẽẽ pya nẽẽ bàã gbitam ba legàrà but tam ebẽẽ meh gbi lu na loo é kẽm le sah kɔ nee wa ne kɔ tam lee meh ba, ba kɔ sor maa si-a sah é tèma lõõ nu mda dõõ bu na tam. Meh sor mãã si-a sah mlu wẽẽ sua abàra tam Pya loo ameh ne kpugi, ba baah dɛɛn kpugi é sah meh neh bu loo tam. <noise> Ã dõõ kɔ bu meh a'ẽẽ sah mue kɔ téma lõõ na kara é mãã yere ghe sor m-ãã makẽn ne pya na muogɔ meh Bari ãã meh neh ghe é tam sah me kpããnà na dẽẽ neh. Ẽ kẽ Bari meh kpããnà ne ãmã, m̃ kɔ ka ãle ne yẽ bee. Msi ké le na ghe kẽ, dɔɔna ka wuga, dɔɔna ka na wuga e’ bẽẽ meh kue sah yere kpugi tẽrẽ bu na nu; na nu kpoogè <noise> lõõ kpugi bu sah meh kɔne kɔ ã yere kpugi ãdõõ-wo tèrè bu. So m'mue kɔ biradẽẽ ni-ẽẽ amakẽn meh yebe na leelee gerebee mma ẽge-a é sor m'ina tɔ ama now m'ina tɔ sah dẽ ikããnà le'ãghan maalõ e’ ne pya na muogo sah m'kpe le-ã bee. So bu meh ee kããnà kããnà <noise> kããnà.